اتوقع أنه بهالزمان <hesitation> ما حدا يهتم بالتلفزيون أو أنه يهتم بالجرايد مثل أول الحين كلياتنا مهتمين بالسوشيال ميديا ال-ال-فيسبوك <hesitation> تويتر واتساب يوتيوب كل هذي ال applications تنقل الأخبار كلياتها حاسه واياها.